Mi scusassi, signurina, la musica è bedda assai, pi chistu nun c’è chi diri. Però vinni nta stu locali pi manciàri e pi parrari anticchia cu st’amici mia e passari accussì na sirata tranquilla. Si vuleva attintari sulu musica avissi jiutu a taliàrimi un concertu. Pi chistu, nun si siddiassi, po’ abbassari lu volumi di la musica prima c’addiventu surdu. La ringraziu.